Gny fermentation magnova gny sakafo vo gny zava-pisotro zany da izy satria amy ze maha fermentation anazy zay, ah izy magnova gny tsirony aloha zany. Ovany le tsirony sakafo, ovany aby koa gn'endrikiny, ovany aby koa, tsy hoe ovany moa zany fa sarasarahiny aby koa gny karaza sakafo agnatiny ao. Da ze fomba zay gny ahafahany magnova any ze raha zay.